Urureta, ururaɨreta oyepokua yande ndive, yande yave yambo kuakua, yande yave yambogaru pɨare ñavo, yande yave ñamae eje pɨare ñavo, jayave jaereta mbaetɨ ojɨrɨ yandegui, yandepokuakatu jae yande iyava mbatɨ aikua kiraiko jaereta oesauka yande iporoau va